Naya jadi sebenarnya kuliah itu penting yah karena bagi saya <hesitation> kenapa itu tong kuliah itu penting ya karena dengan kuliah torang bisa <hesitation> tau banyak hal misalnya dari sisi <hesitation> <hesitation> pengetahuan yang tadinya torang tara tau berbagai hal misalnya teknologi dengan kuliah disini kan torang bisa blajar banya tentak- tentang teknologi trus <hesitation> <hesitation> di kuliah juga ini kan selain <hesitation> ilmu yang torang bisa dapat di kampus nah juga p banyak pengalaman dan torang bisa dapat dalam torang pe kehidupan sehari-hari begitu dan sudah tentu <hesitation> sal kuliah ini kan apa yah kaya semacam memperkuat torang punya <hesitation> prinsip hidup kalu bagi saya soal prinsip lebih memperkuatnya disitu karena dengan kuliah kan tong otomatis blajar tau banyak akirnya juga memperkuat torang punya <hesitation> prinsip hidup dan <hesitation> harus kemana dan harus bagaimana torang <hesitation> kedepan tu kan torang pasti tau nah selain itu juga dengan <hesitation> dengan kuliah ini kan <hesitation> kalu bagi saya itu bukang persoalan bagaimana menaikan status sosial dan sebagainya bukan. Tapi lebihnya ke persoalan pengetahuan sih itu persoalan <hesitation> adab persoalan ilmu saya rasanya <hesitation> lebih kesitu karena sudah tentu torang bisa membedakan <hesitation> orang tidak kuliah dan- dan kuliah tapi bukan dalam artian merendahkan orang yang- yang tidak kuliah dali- dari sisi ini kan torang bisa lihat misalnya <hesitation> orang yang- yang tidak kuliah otomatis <hesitation> punya cara berpikir tidak <hesitation> seluas dan bagi saya tu <hesitation> <hesitation> sempit bgitu mai sempit karena yah tadi aktifitasnya <hesitation> tidak- tidak baik apalagi dengan pergaulan-pergaulan yang- yang bebas di lingkungan-lingkungan dia tinggal yang ha dengan kuliah juga ini kan sudah tentu tong akan keluar dari kampung keluar daerah nah selain ilmu pengetahuan yang bisa torang <hesitation> dapatkan ah juga ini kan juga memperluas torang punya <hesitation> apa pergaulan dalam hal pertemanan artinya torang bisa baku kanal. <hesitation> berbagai macam tamang-tamang yang dari daerah-daerah lain yang memang tong tara pernah terpikirkan tong tara pernah <hesitation> bapikir bahwa `tong akan baku dapa deng dorang nah dengan kuliah itu kan torang bisa b <hesitation> baku dapa deng tamang-tamang yang di- di luar daerah nah artinya kan disini nah karena tadi dengan kuliah tong kasana kamari mo pergi di dong pe daerah kan tong ada tamang di sana dan itu kan tong baku dapa di saat <hesitation> kuliah nah jadi dia pe inti kuliah itu kan selain <hesitation> pengetahuan yang torang bisa dapatkan atau wawasan yang- yang luas yah juga soal <hesitation> tadi pertemanan yang juga <hesitation> tong tamang banya di mana daerah saja ada karena di kampus itu kan sudah tentu banyak <hesitation> apa banyak orang atau banyak <hesitation> daerah yang banyak suku banyak. <hesitation>